אנה קנוואג'ה אססעאב בשוייה דצרב ובעין אססלאם, ובניה האדא אימתחן וראה מהדמוש ג'דודי בלא סלאם, קנסכם אלמשכילה קנשוף שנו נקדר תבדל ליום, ו שנו בסבר יקדר יתהסן ובאקי נקדר נדחק שוייה פיוסט אססעאב, לאנו אד'דחכ הואא אלראס דיאלק קיגול אלא רבי קאיין, קאיין אלאמאן.